Almaɲe tun wa zun ba almara ma motɛr ra wa'anu ma tete han motɛr ra twa mibini ba zumu wa'anu mu bera cururu mazian cururu mibini a ba almana zun wa'anu a travɛr le mond ba yiro biyɛ a <hesitation> produwi alman ba nicoza we la ni produwi so na abe ba almanra we wa'a benɛ se